Oyi va sidafiriki, eehh ba zulura ba'a ninɛɛ, awe yo,a sianwoo mana ba. Ba isin sirtu ba hana donke bun a benɛ bun a taradisiɔn ba se to bun do'uee ,bun a do'uee ba se.